Nun sacciu nenti di lu Brasili e siccomu è na naziuni comu a tanti di sicuru ci l'havi na storia chi si putissi cuntari o sapiri. Iu lu Brasili lu canusciu sulu pi lu palluni, pi ddi partiti contru la nostra naziunali taliana chi traseru nta la storia comu la semifinali di lu millinovicentusittanta.